To ma kli na ndar khaglǝn ɗaɗakǝ na wsa shi kuma chimuwhu chimuwhu na nda ma chimuwhu na ma khǝ vǝzhina gha nanu ko pǝdlǝmi har wsa ra sǝ rǝ tǝghari gha nani ghǝnju sai khǝ vǝli kulǝ ɓa kajiji kǝnu kodayakyai panai ya wni ama wa mǝkǝna nkyangyi ghǝnji ma chimuwhu na sai khǝ vǝli nja di wsa zǝm sai hǝvǝli nja mǝl wsa mǝlanji ama ma khǝ vǝzhina gha wturǝnchi ru dum rǝpwa ndza nji wa mfwunǝvi ama ma vǝla mǝllǝvǝ ghǝzana wa pwaya wkyuva ghǝnji sai nja mǝl tlǝna mǝla nji kuma kajiji ɓa wsa kǝn ˈmau wa kajiji kǝni ma pwai nja khǝri na gla ghau rana gla ghau rana gla ghau rana to ma gha ndwa di ghǝnji na gha shǝri ri pwa ndza nji ru magharǝ la barǝ pwa dau na nja sarǝ bara toi ka gani kha tlǝna nji ƙyanan to ghǝnji na ndar mǝlǝ tlǝn khǝ nvǝli ama khǝ viji gha nanǝ ghinju